a bira lo wabe wa vɛ voyazi wa nin ɲun ubiyɛn wa ma famiyi wabɛ in wara mu wa wabɛ in wara mu besosi wa un bɛ zun nunɛ yi wara mu han uwe a o woro naso a hanni <hesitation> sinon wabe ɓɛ wara woya voyazi bewa